Ratno ke aneko prakaar hote hain jo unakee sundarata bandook aur mahatv ke aadhaar par jaane jahaan par yahaan pramukh ratnon ke naam die gae hay. madakya neelam, pukharaaj, heera, moti, gomed, lehsuniya, laaldi, turmali, kunwar pasra, firoja, kopal, topaj, jed, chandkant madi, jirkan, ambar, sugandhika. Agar aap in ratno ke gun visheshtao ke bare mai jante hay to btaye.